Ikpoki ke/the eko ophalaḇaal olboghi. Idiedighibo, ophalaḇaal olhoghi ra/tughan memdi a reezegh ilo oyupho, edien edini otupho, aduugh ilo otupho. Ikpokibketue eko ophaalabaạl olooghi. Loor eşi di, na a pham ikpoki phọ ku oye ana amuugh olhoghi a na ka/tue abaal, oye a na kua loor inighe olhoghi a na katue abaal. Na apham ikpoki kualoor a na lnighe olooghi a na ka/tue abaal. Amem di ikpoki ke ko ophaalabaal olhoghi po a mem mo a po pho na a phamaani bo nyo di bin. Amem moopopho rerueeteen oka raph olhoghi maaru loor esib di emoon, asiduugh, okooyn edi ghi pa o logho tu pho. Ku iḏigh ku mem lo ikpoki pho edi sighe adighi nom egey iyaar di kengo nyina sour iduonkuilo, naa pham ikpoki phi pe phọ, moony a mem kotueni obeni nyi na mo oye ana maagnuugh, obo-obo ekpe-kpe me zam oye ana. Oye ana amuugh bo na ma sighe ikpoki phọ ipe phọ na ra ki oḏiom a maḏi. Ikpoki ke tue eko ophalaḇaal olhoghi. Enaan ku re"ngo ghan oye ophalaḇaạl olhoghi i yaar pho edi ghibo, ghalamo nu nuughni ikpoki pho, kuasiduugh ediighi pa olo gho otu pho, iyaar lo nuwa ku re mite ghu ghan pa ologhotupho olhoghi ana ka tue abāal. eni a mem a motor cicle ma zaam oye pa ologho tu pho ke ngọ nyina ebaạl olhoghi. <hesitation> miasighe ikpoki miaghi a boole oye, mia bele mi ra ki o boor ikpoki pho oye pho i mi umeera ungo ikpoki pho, ku mi a ru a phogh iduon oo ku mi awilenaan nyo di ikpoki pho. I yaar pho edighibo ku mi a wile naan bo nyo di ikpoki pho miuwa mo ikpoki pho e kom libaaghaami ingo i yoor. Miuwa di oye ra mi ko tuan ikpoki ku otologhu epomoghian.

Mi a bar iyaal pho a sibin pho a yoor kumi a soogh ghan, ku e ru esi, di mi a sooghan muenami bin. Ku okpomoghan pho aru amuneen ekuna a lah phọ kuokpomoghan phọ, oru ogbiighi ikpoki pho i pe aniir phọ utuebo u sogh, ku o ru ogbi pa ikpoki pho a mi osighe, loor esi di mo mi u ghi ghan a guun ghan a niir pho ikpoki phọ a mi ku a niir pho omeera ungo inmi ikpoki pho a mi. Ku a we oru uromayoogh ghan limi omo mi usighi u ki ke eru. Kuni ka tue a sighe aki keru phọ loọr esi di mi ra kighaan siosi. Koobereghi enaam. Ku loor esi di a niir pho a rool emoọn, ku mi a ghun ghaabo ikpoki pho ami ku a niir pho roomoon kuaru ukpe i mi opol ikpoki, ku mi a wileenaan i pho ri pho. Nyiidipho, a niir pho ra mi mo dighi oniin roony a'sa ataka po ratuni ongo ami a'sa edien po ratuni ongo ami, torobo iyaar lo a'sa po ratuni ongoami loor esi di mo libi di mi a dighi bo nyodi me pu ghan Mo umor odi bin ka tue adighi i yaar phe pe pho. Me moogh ni umor odi, di otuan ghaan duugh ikpoki kuookonoghian gban bin ka rodon bin umor pho odi rodi robaanaanghan. Ku iyaal ayoor odi idipho <hesitation> oony ro/niin ka rodọn.